Mi raɓɓita njaaɓirki e entirki, mi heɓa haayre e kuusaaje, mi raara feccoto haandi, mi ɓisa, mi yaaɓa mi enta, mi fiya huusaare am natta jogoo boɗɗum, ndeen boo mi jannga naatal am e hakkiilo, mi ɓisa.